Munumang cuando matse'e pus kua lu'uey kua lumey nateje <hesitation> snajul y porque em kutse y kua lumey malakjun y no manakeje ngulje manakeje kjay ndan'eiñ pai pu xikit paiñ pus rapu li xikit pus lumey malakjun majau porque rajuik ya li xikit ngajay que tal sania latsajau y rajuik pues debería malakjun y ma manal'eje xiut majau cuando bakejep matse ya abecés kjai <noise> kua lumey kute pus njua kjay lu'uey pikie lu'uey kute kua lanet kari tambor kua lakeje kute pa kua malatajat y ngajay abecés lu'uey kjay nimiau pus kjai lumey kua malakjun kua manamajang kutau no mana'ey em em matse y cuando mapa pus pus ya abecés tijian kute nin kua manaju nakeje kua manama kameje asta kupejeiñ natsa'aung kupeje pus nuy kumu pus abecés kua lakeje y abecés mut pus em mapa pus ndiut ndiut kute ya kua lumey nataung rapu ma'ai kinyiaung per kua lumey nataung porque kua limip kua mana'ey par kua malatajat kua malaba'ail pa saria kua manatsajau. <noise>